ஜெர்மனிய உணவு அதற்கான பாரம்பரியங்களோடு. நெருக்கமான உறவைக் கொண்டுள்ளது பிராட்வர்ஸ்ட். பிரெட்சல் சவெர்பிராட்டன் டார்க்க் கோக். போன்றவை ஜெர்மனிய உணவுகளுக்கு பிரபலமானவை. இந்த உணவுகள் அதிகமாக சிக்கன் பன்றி இறைச்சி. மற்றும் சாஸிட் உணவுகளாக இருக்கும்.ஜெர்மனிய. உணவு பொருள் மேல் நோக்கி மிகவும் தாராளமானது. ப்ராட்வர்ஸ்ட் சவர் பிராடன் பிரெட்சல் மற்றும். பிளாக் ஃபாரெஸ்ட் கேக் போன்றவை மிகவும் பிரபலமான. உணவுகளாக உள்ளன ஜெர்மனி உணவுகளின். பெரும்பாலானவை இறைச்சி காய்கறிகள் மற்றும் சாதம். கொண்டு செய்யப்படுகின்றன.